Kan khayyaroni fi alga fannan bidahhigan nas walla kan nadum bilab burgus nas chat biʼerfu bakhtar alga minannas al bidahhigun nas finshan tidal min humum anas kan jo zaʼalanin minal khidime walla zaʼilin an benatum kula tisaw lek shuqul ke walla kallam ke bidahh.